La farina veni produciuta ni li mulini doppu la macinazioni di lu furmentu tenniru. Tanti pirsuni sbagghianu a chiamari la simula ‘Farina’. È importanti sapiri distinguiri la simula di la farina. La simula è ricavata di lu furmentu duru mentri la farina di lu furmentu tenniru. Lu furmentu, na vota scarricatu ni li vaschi di lu mulinu, veni traspurtatu ni la macina unni veni macinatu finu a na grussizza già scigghiuta in modu di aviri na farina chiù grossa o chiù fina in basi a comu si disìa.